On ëch nyaj tum, kap at'sëm kay yë ëch jadun nyajtum koch dun ti'i xëdotyë, koch ti'i neyb ko'o jue myaj këbën. neyb ko'o t'sedyutë xodotëp, neyb ko'o a'ax xodotëp yë jedun nyaj tum on.